<hesitation> so kamar inda emu so vɛ din nan, indan sa ka we ne ecɛ ka ewɛrenfu ko kuwaa emu nara otɔmbɔ mu emi saa cɛka wɛrɛnfu ovɛ so disi fu mi je ede asu, to emi nyi o cii juf dole emi shaŋ ovɛ ondyoŋ faŋ ovɛ odyoŋ faŋ ŋke we engbaishe bayan ovɛodyoŋ faŋ har emi sake set eme emat emi sake set eme emat emi tana elimba emi n sa cuwa ba wai vɛ embi cuwa eme emi aa domin akwai elim ba enje ewɛci akwai kuma enje ambe akpɛi to emi set a cuwa ambe akpɛi ema sen vɛ nɛ ba emi cuwa ambe sa we na amfibi ko kuwa ambe sa we na amfibi ko kuwa ambe akpɛpi emi cuwa ambe akpe sa ba ka we ne egyai ko sa ka she ne egyei emije enge awa embe na mi ceka ojina embe aa to ee otɛtɛ ee gashi-gashi embi narase kpaa ovɛ nke, onke e je ede asu kamar enyi ovɛ egyeta o we ovɛ ovɛ eje ede asu aweci sa ka ma egyeta na ko eti o we ovɛ eje ede asu aweci kuma ambɔnbɔnɔ saka si ko egyɛta saka deki alumɔ a embabai emuso guwa ekatarai se ze jara ojee emu dei emu te cuwa ambonbo sa kpaa eti ne ambe akpei sa na fai embi amfibi fee emuje cuwa anyi nɛ a we okap elam ede ana amma emu so te iiya ejin ni sa me den na enu je cuwa enje oŋɔɔ.

Sa ka sho sa mu oluta komin ya ya dai tabata emu we na adari akyɔ enga abem ewu soo gwai aga elaŋ emushaŋke obe eme edou to emuso ko kpa abok mu kpase eŋke gya anet ba lalai mu pɛt adari akyɔ emu maa eme edoɔ ba adari a kyɔ kg ze eme cikin ensock, a weci a wee akwai ovɛ ea makaranta akwai ovɛ egya oŋmbai ede aŋa egya onmbai ede ana ema nyi vɛendeke dai yawan ci ambi akap elam mbi se ne rasa ovuza ede ana ba, ovuza o we ede ana then the only thing kama embi se we ede anai ne ko mu ku jiya eme ovam emu ya ankpa shoro shoro gyɛ mku bwai ba tat ngba ama ambe sa we anat otɛp emu je ya anmkpa shoro doo. mu yo ogbaku doo mu ya azap doo.